Opitan ai opitan nou, opitan wamsin nai deuman apan katena nan purapupit na opitan. Wamsin opitan nai panuat danga nam pep ai, anuat dangan nam pep wami opitan tekapaum, pako pam, kori pam na mataup purapanopit. Matau purapam kon matapuru punuran wan, danga popit. Dangan nanuai tuna papit na wamsin tan opitan wami kitan ninda na ukubinda danga babit tan inan. Wamsin okopito wami okopit wamsin tunan noan nai takuite bipuranin ne, takuitake purapam na wamsin okobit pep tanai wami tukio deke puranin ne, tunan nan nina. Na wamsin nokenoi inda kitan owai wamsin dangan nan purapanopit wamsin evan ausipan okori puran nanai, avere purapam natatoit ouvanopit wamsin kitat pep wami Amai kopakai nunian nan motubinin, motubibam kopokai aveu ukiandae enam apam bake kapun novenda kitot era. Na wami okopit nou okopitita wamsin nae evat ne puran nan moi okori ausipan ampep wami tounin ne opitara. Wami okopit era wami matauap puran nuira mai moi merekeni minovera tunan evan ausipan. Okopit era ne inda mani tapuru dopian nanai okopito okopanopit ne, wamit ta okopit wami opitan nai wamin nomagut indae wamsin niaru dake tan purapan opit'ne niarut. Niarut dake wami motuasipa nopit tan nae, wami ounirai keputu pam wami dangaun iina opitanda. Na wamsin kenai nitai inabanai inan ebam buruan mekera o wamsin tan evat doiat piua nan dakasi pan dae inan touko inan tan doiat. Dat piuban opit ne wamita opitan aban tan kenen wamitan manin tan manin tan dangan tan inam purapoupit evan ne darate maran nokonoko paun tan. Dakapam tuna babit na wami opitan tanai inan sisiun purun. Sisiun inam purun opitan koripam, koripam omain itauban nan betabet apaum. Betabeta paum na betabeta paum toupam na ukupit wan tan ne uruain tan abut era ounopam moito uan. Manit oi neovan ne sisiun purapaun dae o wami tauren puranan tanai ouopit tan ne opitan, opita nan tan ne wamsin tan sisuan nan ainete kakasi kekepuro wan, wam aniakuri burra manginip eran danai wami opitan koripaum minan siusun, susiu paup aniait tan era. Avere pai marat ai nimanan terai era tan ne opitanda, wami opitandan taurim puran nan, taurim puranan oubobet. Ouboun wamsin evan, evan, evan kastam puranam pep opitan tanai poi makasi tan tekei purapomit ne teka pan, teka pan wominom pep tan tekapa mai, maukon tam koripam, koripam, koripam evan. Evanda pian mataut ta avere panan mataut purapan oupit. Oueban anuan koporio o evan evan tan anuan wamsin tan wami opitan nai. Wami tan anuan naisin maguito oun ne aine tau aine evat takurau opitan, ai manin anuan. Turuanai anuan iratan averepan aparan ne, wamit a opitan nai wami evat pis bun opitan koripan, koripan, koripan mara kakate kikiorai matet era tunapun nimun noven. Na wamsin tanai opitan nai tunuini nam purun, tunuim sisiupu rai taposi posi puran ne wamsin ita opitan tan wami tan tekapaum ai wamitan warinai tububiot tan nae na wamsin opitan tanai taumap pipoburoit oriirio pum tanai wami tan tekapam tan opitat erai kaikopotina banopion tan ne, auno pioram tanai na komakoma tanin amain o wami opitita, wami opitan nai nisoan nanai niomukat tuianan. Wamit tan opitan nanga poupit inda ukoapan dama panda. Nanga papai ingeri tindan omain tueibubit, nimuka teba teba teba pep tan tueini wamit kitan opitan na banai. Amai aveu okarian nam mangutan toubai motobi evan kariorai, karionda. Karipum ai ausipat turouroit pep tanai apanutu noven ne opita kitanaba manin dekera itan na, itokoi toubani ta. Apanu tun noven da diki noven da kekenin. Wami opitan pep tanai daarann evan siisiun apan oiban, ne ban, ne ban opium puran apanai porapopit ne opitan dakera. Opitan dae omain tepen apaun ne opitan ninda moton. Wamip tan opitan wamit tanou kaa ouban dan inan dan purun ne, wami opitan oi dake usim pumai sensaw anua kuene opitan da. Opitan manin tepen apaun era inan <hesitation> moton purapaimit era opitan dae <hesitation> tepen omain apaun ne. Wami opitan nan pep tan evat deumat tamakan oibira opitan tanai nomaoi keburokon touponai, nanai siben takanai bikibubit. Opitan nanuou tan ne osa nimpaboit naminiko. Opitan apaneke anan mene matauan apan puru pianda, opitan apaneke wan dangan apam purupian. Opitan apaneke uan evan ausipan, ausipan pep omain apam puropen, opitan nan tanae nimpapit ne mene osoa mis e makasim sin.